<hesitation> injo nakke kanreanganga na ku konsumsi <hesitation> anu <hesitation> buah-buahang, <hesitation> dikua kaluku injo kalua injo haji todo <hesitation> punna la dipakei kah napahajikki i paru-parua punna la diinungi <hesitation> ta ele apalagi punna assinna dikanre punna iya injo, paka haji i injo battang batangkalea <hesitation> injoji nakka kuisse punna sor injo buah-buahanga rie todo pole dikua <hesitation> anu <hesitation> wartel wo injo wartel a ballo todo <hesitation> sanging dikanre ka injo pakahajikki mata anre na pakarabungi taua anre napaka anui punna ngitteki kah punna rabung mki intu la dikurai <hesitation> tala hajimi pole pangitteta <hesitation> jari kua <hesitation> suangki <hesitation> suangi taua nganre wartel supaya haji i anua haji i pangittea <hesitation> rie todo pole buah-buahan <hesitation> arenna <hesitation> buah naga, injo buah naga ia ballo todo injo kah <hesitation> punna dipasi <hesitation> punna dihajumi anu <hesitation> jus. Nampa ni inung bouh ballona apalgi punna dipasi campurui susu, <hesitation> injo pole paka ballo injo batang kale injo, <hesitation> jari injoji nakke kuisse punna la di anui batang kalea, <hesitation> injoji tallua <hesitation> kaluku, <hesitation> <hesitation> wartel na buah naga.